Ëntà ëncuadré la persun-a cun l'ubietìu d'la machina fotografica, di a la persun-a ch'a stìa ferma e zgnaché ël butun sü zdura la machina fotografica për fe la fotto e ste propi bin ferm parei la fotto al e pa bugià e al e bela